Marina fa tena sarotra amin’izao vanin’andro izao no somary mihataka kely amin’ny tontolon’ny nomerika satria ny zavatra rehetra ataontsika <hesitation> na ny asa na ny fianarana efa manomboka miankina amin’ny teknolojia. Fa tsara ny somary manajanona kely azy io satria ny vatantsika tsy natao hijery efijery eo foana mandritra ny tontolo andro. Moa koa ny olona rehefa variana ao amin’ny solosaina na ny telefaonina ao foana, dia adino ny mifandray amin’ny manodidina: ny fianakaviana, ny namana. Mifandray tena mifankahita tava moa izany fa mety hoe ny namana mety resahana ihany rehefa ao amin’ny finday ao.